Yayoe vaera mopetɨ espejo, jaeko oimeta ñanoi mopetɨ ɨ omombova, ipuere vaera opaetei ñamoakɨ, jokogui yamboaja mbaenunga trapo iarambo rupi, ani jaenungavi yaiporu periodico, jukurai opɨta limpio ikɨambae, aguiyara opɨta kirai ñanea oyekua